Amiko manokany aloha gny fomba ahafaha hoe a- mandanjalanja ny asa sy ny fiainatsika dia hoe ohatry hoe zao hoe lafa miasa de mi-se concentrer zany am'le asa atao de lafa hoe fiainatsika manokany ohatsy ny hoe miala voly de hoe mba miala voly koa zay raha atao fa tsy hoe ampirafesy zany gny asa ndraiky fialam-boly.